Ia, ôlo araiky koa fa ty han̈atratra tanjon̈o, mila maharitry zen̈y izy. Koa tsy maharitry zen̈y irô io, sarotro aminany fekiny ahatakatra tanjon̈onany. Fôtony zen̈y mety an-dalan̈a in̈y zen̈y izy mety misy lera tsy parpare raha mandalo ô. Koa tsy maharitry zen̈y izy malaky miala, tsy tody ziska amy farany.